रूस कि ज्वो संस्कृति चि तेमा कई कलाओं कु समावेश चि। यानि एक तौर पर हम येते समावेशी संस्कृति ब्वोलला त क्वे गलत नि व्होलु। साहित्य से लेकर लोकनृत्य, शास्त्रीय संगीत, बैले, वास्तुकला, चित्रकला, सिनेमा, यीं सब चीजों कु एक समावेश जब व्हे, तब रूस कि संस्कृति बणि। और यूंकि संस्कृति मां कई बड़ा बड़ा हस्ति भी रेन। चॉलस्टॉय व्हेन, पुष्किन व्हेन, अखमतोआ व्हेन, यो एक विचारकों कु देश भी मण्ये जंद रूस।